<hesitation> Maromaro evao aloa e biby miagny ambanin'ny tany, ohatry izao anisika hoe bia- bibilava ,sokatry <hesitation> visiky <hesitation> ino koa shabako <hesitation> eny e izy moa zany k'akoiza zany fagnotania akoa apetraky akoa iza zany izy avao sarotry fa raha ohatry ko anigny miadagny izy tamiza da mety nohaitagny avao gn'amalia enazy